Nini nala masaa sita, lakini kwa binadamu otakiwa alale masaa ikimi au masaa yanane, ili uweze ku mambo yako vyaboha. Kono wolala masaa ya viri au yangai, ngo cha guferi mambo.